Pёlí biyáay, pёlí kapύul, pёlí pibёrind, pёlí pibёrind, pёlí kaweet, pёlí pёwёbёl, pёlí mёngur, pёlí bёwiţёs, pёlí mandúunk, pёlí manfuţar, pёlí pёpёn ucáak, pёlí mangámbar, pёlí mangámbar, pёlí mёnkitёrá, pёlí mёnkitёrá.